في وقت الظهر في وحد ليام بدات لعبه نتع واحد الطفل تهدر، كان لولد قاعد في الحديقه يلعب بالسياره الصغيرا نتاعو و فجأة سمع صوت خفيف يطلع من اللعبه، أنت مش وحدك! هاكا قاتلو اللعبه، خاف الولد برشا و حاول يعرف منين جاي الصوت، فجأة لقى السياره تتحرك لوحدها، كيفاش! قاتلو اللعبه متخافش أنا معاك ديما، و كأنها تحب تشجعو باش يكمل اللعبه.